I- tik, iru ithol, ihat, ilim, ifis, iwol, siwok, tik ep bono't, tik ep bono't aspisir itik, tik ep bono't aspisir iru, tik ep bono't aspisir itol, tik ep bono't aspisir ihat, tik ep bono't aspisir ilim, tik ep bono't arpisir iwon, tik ep bonot arpisir ifis, tik ep bono't arpisir iwal, tik ep bono't arpisir isiwo'k, iru- ru bono't, ru- ru bono't arpisir itik, ru- ru bono't arpisir iru, ru- ru- bonot arpisir itol, ru- ru bono't arpisir ihat, ru- ru bono't arpisir ilim, iru- ru bono't arpisir iwon, ru- ru bonot arpisir ifis, ru- ru bono't iwal, ru- ru bono't arpisir isiwok, itol ep bono't itol ep bono't arpisir itik, itol ep- bono't arpisir iru, itol ep- bono't arpisir itol, itol ep- bono't arpisir ihat, itol ep- bonot arpisir ilim, itol ep- bono't arpisir iwon, itol ep bono't arpisir ifis, itol ep bono't arpisir iwal, itol ep bono't arpsir isiwok, ihat ep- bono't, ihat ep bono't arpisir itik, ihat ep- bono't arpisir iru, ihat ep- bono't arpisir itol, ihat ep- bono't arpisir ihat, ihat ep- bono't arpisir ilim, ihat ep- bono't arpisir iwon ihat ep- bono't arpisir ifis, ihat ep- bono't arpisir iwal, ihat ep- bono't arpisir isiwo'k, ilim ep- bono't, ilim ep- bono't arpisir itik, itim ep- bono't arpisir iru, ilim ep- bono't arpisir ital, ilim ep- bono't arpisir ihat, ilim ep- bono't arpisir ilim. Ilam ep bono't arpisir iwon, ilim ep- bono't arpisir ifis, ilim ep- bono't arpisir iwal, ilim ep- bono't arpisir isiwo'k, iwon ep- bono't arpisir itik, iwon ep- bono't arpisir iru, iwon ep- bono't arpisir itol, iwon ep- bono't arpisir ihat, iwon ep- bono't arpisir ilim, iwon ep bono't arpisir iwon, iwon ep- bono't arpisir ifis, iwon ep- bono't arpisir iwal, iwon ep bonot arpisir isiwok, fis- ep- bono't, fis- ep- bono't arpisir itik, fis- ep- bono't arpisir iru, ifis ep- bono't arpisir itol, ifis ep- bono't arpisir ihat, ifis ep- bono't arpisir ilim, ifis ep- bono't arpisir iwon, ifis ep- bono't arpisir ifis ep- bono't arpisir iwal, ifis ep- bono't arpisir isiwo'k, iwal ep bono't, iwal ep- bono't arpisir itik iwal ep- bono't arpisir iru, iwal ep- bono't arpisir ito'l, iwal ep- bono't arpisir ihat, iwal ep- bono't arpisir ilim, iwal ep- bono't arpisir ilim, iwal ep- bono't arpisir iwon, iwal ep- bono't arpisir ifis, iwal ep- bono't arpisir iwal, iwal ep- bono't arpisir isiwo'k, isiwok ep- bono't isiwok ep- bono'st arpisir itik, isiwok ep- bono't arpisir iru, isiwok ep- bono't arpisir itol, isiwok ep- bono't arpisir ihat. Isiwok ep- bono't arpisir ilim, isi wo'k ep bono't arpisir iwon, isiwok ep- bono't arpisr ifis, isiwok ep- bono't arpisir iwal, isiwok ep- bono't arpisir isiwo'k, api itik ep mar